La ohatry ka iaho e mahandro da mividy henakisoa da ravikazaha da asiasika tongolo lay izy e, igny manko tena mampiavaky an'azy, da sira da menaky zay gn'anaovagny an'azy, da sy hoe androany aho mahandro an'azy da ton'da hoaniko androany, digniasasika amarainy izy zegny digniasa amin'igny izy tena matavy sara.